:An zela nyor :gwluh' 'de an yubo-eh, eh :mor :eh :korn dhih-eh 'wee', de or no-a :mor or no-eh eh :se 'mor-',:mor 'ye-eh or se-eh 'ye, :yee' :mor :or mu-eh :za-a' :mor mu-eh no 'de :yuh :on :ne-a 'gwlor on 'ye-a 'o 'oo' :enhen: 'yu :daa :a ye-a :or :korn-a yuba: :ne-a :bliin, :bliin :a :mlor :a 'da or-' :porluh :on :ne-a 'de or 'di <hesitation> or ne :bliin :bliin :oror' or :nyni-a 'yi. :mor :dao' :mor mu 'yela no, :mor mu fan-' 'de nyor+ 'ye-dih 'ye, <hesitation> :mor mu 'chuh no <hesitation> :mor :fan-' 'de nyor+ :on :ne-an :on se-ih-a yubo: :ka :an ka ne-a, :ka :an 'ka :ne-a, <hesitation> 'de on 'ye-ih yubo:, dhih :en mu-a 'de :on 'worn 'wluh-' :en :an mu-a za-' 'do nyor :dao' 'bhun, 'de or 'kmo 'di, 'de or-a' yau', eh-: nyor: <hesitation> :on :ne-a 'de :gwlea' :on :ne mor-: a :ne-a 'de :gwlea' :due' me-: an mu 'worn-', me-: an mu 'yli zorn-dih :bla-', eh-: an mu 'ye-', 'de deh :on 'dhu-eh, :gwlor-nyor :se gwehn-muan' gwehn-muan' or-: nyor for 'i mor or 'vlu :yee' :on yubo-eh, :mor or se-' 'vlu :yee' :on yubo-eh, :mor or fa 'sor :yee' :on yubo-eh. :yee' dhih or mu-' :za-a nyor :or, :Mor :on no deh 'jeh eh dhih or mu :za-' eh-: nyor :on :ne-a 'o <hesitation> :gluun', :on :ne a mor-: a :ne-a :gluun' :due' <hesitation> eh-: an mu 'worn-:, eh-: an mu 'ye-:, 'de on 'ye-eh yubo :eh :mor een dhih 'jeh 'yu :daa or no deh 'jeh. :mor or no-eh bo-' :mor mu-eh za-'. :mor eh :nyne-yi-dih :mor mu-eh :za-', <hesitation> :mor eh :nmor 'yi-dih :mor mu-eh :za-a'.